Banquée yo yoomé fubaŋum fara sikori sén muyabum mara sikori faan alunlum akané. Néni guboñuli sikori sa mééŋ biin ba kuhikuhi, do gujumé guboñuli so imbi uju uyaab so, wala nucaméén ébooñ ani sikori baan umimé kuhikuhi, do banque yayu nujumé uboñol so imbi ayaab so, nukéén sundoyi sikori sa mémééŋ, do banque yayu nujuhé ubang so imbi naan ubimé gaparé nujoow uyabul so do. Banque nafa yara yo, yo yaayé yaan alunlum akanyo mé babé